Mber bi a abɛsen kͻ no, nna saman bi wͻ hͻ a osuro sum. Na afei, dɛm saman no, nna ohunahuna amamfo wͻ ber a hann aba. Ntsi sɛ hann ba a na obohunahuna amamfo. Ntsi wͻyɛɛ nhwehwɛmu hun dɛ, saman n'ekyiwadze nye sum. Ntsi kurow mu hͻfo na a ͻyɛ a ohunahuna hͻn no, afei, obiara faa kwan biara do dɛ beebi a ͻbͻwͻ biara no, sum bɛba. Ntsi oennya obiara ennhunahuna no bio.